Au biasa la'ok so na kada nggolok dale tehu kada lo au umang a baboan, tehu kir-kira faik eaa so na au la'ok la'e natun esa boema kira-kira au lala'ong neu minggu esa so na la'ok la'e natun hito natun falu.